Eeee! lafa hampiasa trombony avao e, la <noise> taratasy roa la atsofikinao anelakelany ao i la apetakinao soa i la mipetaky amizay trombony igny.